Yádilaḃudi mínadiele, káleb oraḃale paske mínadiele napiaŋ. Min ominimulolo morehaŋun káhuy. Onambuɭenaźanaḃiŋen, naġugumoro, nahaŋunaxomo purġaɭo nambureŋ mímiźe. . Órere tónaḃiale oriŋale músimo muṗe aleru mata wañale nna ovinaromi vonañamehaŋuġaɭo óvi bahale oraḃale. Búḃudiel bíḃi baniḃuxaźen mañaḃanaxunaźuoneḃuśe, areɭe káĵelo ñiñamotu ñíñi namena, ñuñunaleñom, ñonaḃosenimo, órere monaźonenźe. Mómusimo énoem muṗe afiamiġaɭo órere naroneźeḃudun niḃaluuŋale.